Üteq eläjäq, kiä mõistvaq väega korgõhe hüpätäq, ummaq kunnaq. A ma ei tiiäq, kas nä mõistvaq umbõlõ mitmõ meetri korgusõlõ hüpätäq. Tuud ma es julgunuq väitäq. Aga kotgõhe iks.